<noise> Bisson frizé, <noise> bourder colle, <noise> hotBall, <noise> berger australien, <noise> berger <noise> bèlge <noise> mallinois, <noise> berger <noise> hollandais, <noise> bouberkeron, <noise> bigel, <noise> possedhont, <noise> akita hinô, <noise> akita américain, <noise> american bully, <noise> lasenjy.